أني أقعد حق الشغل، الشغل مالي بين تسع وعشر، أقوم على ثمان لكني ما أنام من وقت فمثلاً انام من وحدة الصبح لي ثلاث، حتى أربع أحياناً الصبح فالنومة تكون مو مريحة جداً لأني ما عندي وقت- ما عندي وقت واجد إني انام لأني ما اعرف ادبر وقتي بصورة جيدة، فأضطر اني آخذ قيلولة في العصر أما أني آكل متى أجوع فآكل غدا أكثر شي وأتعشى شي خفيف يعني جذي روب وتمر